Ma ɓwa, o kwo nu zhni ashn ta, n mii gnyi-i mama wyi-i, nayi kwo nuge n-ɓ- kristimas n-n nasar gbei. N twuge na osa yi kwo nu, kwo nuzhni osa, yi zhnikwo n mi-i kegyei. Kwo ɓo wyi yila fwa kaya zo yezhi, ya dagbma dnado unya dwudwun na n kwoi, nya fwa kaya ɓoi, che yi kpege oya zakwoi ɓozhni ɓa zhni-i ɓa dnag bma <hesitation> n nya yi-da gbma ɓa fyi oje ɓa sni, to yi ya dnagbma n kwoi, che nu zhni mii ye sayi, oyi-omii gnyi mama wyi, kwo nu gna miida, n twu ge mii ba'a fwa kaya kwu mii ɓe nna nya nmii la ye zhi, n nanya n mii laɓa zhni zhi, mii kwu anyaho ɓwa mii kwu knwu, ma ɓwa agyiwye, ma dagbma, o ma shnita wyi-i, kwo la kwo nya kala dnado n kwoi, o che nu zhni, mii ge mii gna kwoye, kwo nmii dwulo. Sanu nmii tashniyi lonu, mii ɓa gyi mii oni, mii dnagbma n ma zai, n ma nugnwudo yi, n maje n ɓalo, fye ɓa gye aje n sayi-i fya dnagbma fye uya je. Anyikwo ho ɓalo gnaɓyi nu, n wyi, ho ɓa lo ho gye woin ɓwugyi n wo nya dna n nagbmadai, n twu nche nu, kwo na zhni mii chige, agbmada sayi mii gna ɓaye lolo nu, n-n sayi nuton, ho ta gye-gye adagbma, ha gye-ha ɓwa agbmada sa n dwu sayi ya n shna snu. N twukwo twuge cheholo ha gye'ɓa lonu unya wudwu zaho zahoyi dnalo nnagbmadayi, che ho lo ha gye wo dna, fya-n-fya fyi fya dnagbma, n nya sna nu to ɓo won, fye ɓa gyi fye sni, ho gbmiyanza do yi aba, ha lo zadoyi pyiwa hagye won wo nya ɓwa shilanu n nagbmadai ho gbmiya ha lo za doyi fyiwa fye lo fye fyi fya taza, fye dnagbma n nyagyinu ɓo shi, n kwoshi agyi n na to shin, azhni n twuge nyagyi zhni okwo dan kwo nya laɓa nu amwa kwokwo znuɓa n chei nya gyin kwonya lalaɓanu agyi, ntwu kwo twuge na shekwo kwu ye akwu una zhi Ala fwa kaya kwufyi, twu kwo ɓo kwo lodo n ho mama-n ho gnyi mama wyi-i, to kwa zhni n lonu, ma dagbma okwo nu zhni kwo gna bmya n mii mi-i ge, mii gye sai nu n kara dna dnayi, ma dnagbma. Mii-mii bamii n kwoi njesnu <hesitation> ndayi lonu, che tashni ho la afwa kaya kwu fyi wnu ogbma to je nyilo kwo je ɓo, kwo unyinkwo ge ho lo fwanu, ho laɓa yefyi, ha ɓwa ho nya shi n hayi ho gyi nyagyinu kpa. Ashni ta sanu n ɓa la hoɓe, n-n ha ta ashni, kwoi la bmya ha kwo ɓwa, ladi wyi, n gnwu ada, n gawu anyi ma, ho shilo hata hashni ɓo kpa. Kaf- kamii kwo ɓo sisa n ho ɓa lo ho wnu ofwa nya ya njein hanu, n hoɓojenu, wa haye okwo zhni mii gnage, o mii gnyi mama wyi mii gna kwo nuye lo N dwu a shnita aje unya dwudwu. Ashnita aje n sahoi, oho nuye ha ɓwata n gbmanyi-i, kpei, zayi ma wo to tan, wo to shi lon ɓwun, to hota zniwon. N kwo nna shnita ɓo nyi lona n mamawyi lo nu, zaho zaho yi, wo dnalo n wyi-i n sasedna che, wo dagbma, wo la she-wola wo gnyi-i twu, twukwo twuge na wo lasianyi pyei yi, wola si anyipyei wo lawo afwa kaya je yezhi unya dwudwu, wo la si ho nyi pyei nwo ɓa tashni, wola si honyi pyei nwo ɓa tashni, wo lasi nyipyeinu wo la gnwu do nkwo ɓa gawo agbmada. Wo zhni n wo ɓa myi wa gyi, wo in ye wo nyi shi n nya n wo ɓa myi wa zhni wo nyi bwugba bwuibwui n chei, n twu n che nu, kwo nu zhni mii gnage mii gna mii gnyi mama nyi pyei ye n dwu kwo